नमक अगर बारिक रोते मोटू पुन <hesitation> बैसे थीन खाज़ा उलन मा खाज़ा थी। तेरें काई अंतर नहीं आसे काकि चूड़ाओसे। तो चाहे अखो नमक गोली जासे अखा उलन मा रोही जासे। नमक तो सद गाठ्यान गाठ्यान नहीं रोही जासे। काकि चूड़ाओसे तेरें काई अंतर नहीं आसे। काकि चूड़ाओसे तो चाहे अखो नमक गोली जासे।